Inga hede yana pelua lili pelua wei sinapu kai tia sima nauna si <hesitation> hati luta sipana tela si titiwa pau <hesitation> lalesi si titiwa pau etiase moi le pai ina hede wei sisikola esi sahalu sepulu nena si waka si hane nai kai tia moi. Me masika kehe keme inga hede wei <hesitation> mahono kai tia ne awesi akoise malehu <hesitation> maha tino <hesitation> ela dinala eisa tilute panai tela ne awesi se esoa putulua pututelu <hesitation> ei tunia ei lanea sa.